हाथों थें अच्छी तरह से धोंण का वास्ता साबुन और पाणी कू इस्तेमाल करयूँ चैन्दू और उँगलियों और हाथों की हर सतह पर कम से कम बीस सेकंड तक रगडियूँ चैन्दू। हाथों थें डिसपोजियेबल या साफ तौलिया से अच्छे से रगड़ना का बाद हवा मा सूखण दिए जौ। सेनेटाईजर कू इस्तेमाल करीक थें हाथों पर चिपकी बैकटी रिया की गंध थें साफ करै जांदू।